أنا ما بفضل الموت أبل شيريكي ، ما بقدر أشوفه بيعاني، ما ما بقدر أعيش من دونه، ما بقدر أتحمل ألم الفراج، ما بأدر على كل هذه الأشياء ما أحب أعيش من دون في هذه الحياة، ما أحب أبدا.